يا أختي والله الوضع اليوم شوي مضغوط وما أقدر أركز إذا حد يشغلني عندي شغل ضروري لازم أخلصه، كل ما حاولت أركز أشرد وأضيع يعني لو تقدرين تعطيني شوية وقت أخلص اللي عندي بعدين بنجلس ونتكلم على راحتنا الحين بس محتاجة أركز شوي لأنو الوضع ما يتحمل أي تشتيت، وشكراً مقدماً على تفهمك.